முன்னேற்றம் என்ற சொல்லை நினைத்தால். எனக்கு அது காலப்போக்கில் கையாளப்பட்ட. முக்கியமான முன்னேற்றங்களையும் மாற்றங்களையும். நினைவில் தருகிறது முன்னேற்றம் என்பது நமது வாழ்க்கையின். அனைத்து பரிமாணங்களிலும் இடம்பெறும் வளர்ச்சி. இளைஞர்களுக்கான புதிய வழிகளைக் காட்டுவது மற்றும். சமுதாயத்தில் மாற்றங்களையும் சேர்க்கும் பொருளாக. பார்க்கப்படுகின்றது முன்னேற்றம் என்பது தொழில்நுட்ப. வளர்ச்சியுடன் நேரடியாக தொடர்புடையது. தொழில்நுட்பம். கல்வி சமூக நிலைகள் ஆரோக்கியம் கல்வி நிறுவனங்கள். மற்றும் பொது சேவைகள் ஆகியவற்றில் முன்னேற்றங்கள் நிகழும் போது. அது ஒரு நாட்டின் அதிரடியான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். முன்னேற்றம் என்பது அடுத்த கட்டத்தில் ஒரு வெற்றியின். ஆரம்பமாக இருக்கின்றது இது மனித மனதை மேம்படுத்தும் பொருள். பொருளாதார வளர்ச்சியை கட்டியெழுப்பும் தளம் ஆகும்.